ʻaʻale e poina e mālama iā ʻoe iho, ʻeā? a eia wau e kōkua aku ana iā ʻoe i manawa a pau ke hele a poina. a hoʻomanaʻo aku iā ʻoe e mālama iā ʻoe iho. mālama i kou ʻohana ponoʻī. mālama i kou ola kino ponoʻī. mālama i kāu mau kou mau kuleana ponoʻī. ʻea, no ka mea ʻo kou ʻohana ka mea e mālama mua ai. No laila e makaʻala.